أتمنى يعني لو كانت عندي مهارات إني أتعلم اللغات بشكل سريع، لإنها راح تفتح لي يعني أبواب جديدة عشان أتواصل مع الناس وثقافات بعد مختلفة، وبعد يعني إني أتعلم اللغات الجديدة راح يعزز الفهم والتجدير إنه بينوع الثقافة عندي، وأحس إنها تجربة راح تكون رائعة وأجدر إني أتحدث مع الناس بلغتهم الأصلية، أ- وإنتي عندك أي مهارة تتمنين لو كنتي تمتلكينها?